Haatiirea kam kuugal mon kanjum woni lootane tuundi, loota kadi ittane tuundi to ɓanndu maa, gam mbooɗa, gam njamɗa, gam mbelaa raarugo, gam keɓa nattaa leñol nder saɓta.